हमारे देश में बहुत सारी चटपटी चीजें खाई जाती हैं। लेकिन ये चटपटी चीजें का स्वाद तभी बढ़ता है जब इनमें चटनी का प्रयोग करो जाता है। ऐसे ही हमारे देश में विभिन्न संस्कृति में विभिन्न प्रदर्शन में बहुत। बहुत अलग अलग प्रकार की चटपटी चटनी बनती है। जैसे धनिया चटनी, पुदीना चटनी, इमली चटनी, लहसुन चटनी, नारियल चटनी। टमाटर चटनी, मूंगफली चटनी, हरी मिर्च चटनी, आम की मीठी चटनी। सेब की चटनी ऐसे बहुत सारे जो हैं चटनी पाई जाती हैं। अब ऐसे अन्य राज्य में भी पाई जाती हैं जैसे दक्षिण भारत में कच्चे आम की चटनी। तिल की चटनी बहुत पाई जाता है। फिर सोया चटनी, जिनजर गार्लिक चटनी और विभिन्न प्रकार की चटनियां आए। जो विभिन्न विभिन्न स्थानों पर बनाई जात है और लोग उन्हें बड़ी चाव से चाटत और खाात हैं।